Raha helihely vola an-tagnananao, anao hagnano bazary mbô hampafy azy, miezaka anao mampifangarongaro raha maromaro lay tsy lafo vidy. Ohatra, malaka agnana anao afangaronao amin'ny a <hesitation> pomme de terre, afangaronao amina haricot vert, karaoty, fy fogna zegny fô tsy be aby vola laninao.aminazy.